Mart menga yangi boshlanishlar, o'zgarishlar va tabiatning uyg'onishi bilan bog'liq. Bu oy ko'plab joylarda bahor kelishini bildiradi, shuning uchun u hayot va yangilanishni anglatadi.